Hora kíxiiri una hora, iñi hora ntusa na tau nuri na hora natau nuri tua kuu kusuri te kixiri iñu uxa hora xii una hora yua kua kixiiri.